احب ادعم المؤسسة الخيرية اللي هي بتدعم دايما <hesitation> الناس وأن هي بتوفرلهم لبس وأنها بتساعد الفقرى وتحاول توفرلهم اللبس وشتوي أو صيفي مثلا الموسم اللي احنا فيه وبتحاول توفرلهم ميه لو مكانش عندهم ميه أو عندهم مشاكل في الميه فا دي اكتر مؤسسة أنا أحب اساعده